Ah nijoow ilobul nafa yara ékuhum yan jilobémé. Aw béŋoru ékuhumi ujoow utiŋul nuruur nukuhul. Naan uñumé gakuhul, nukuhul jaraam ékuhulo, émalum yayu éñumé gafago écimé guloob gukulohé, kindi nunogéén nujoow ujo uŋorul waan aw uhajo do mé, waan ucaméén mé do gaségi nuŋoruwo nupurul ou bien waan uŋanlomé béjoow bébang do fuŋohumi